Pinceri e gluha jan lidhur… jan lidhur shumë perçë? Përçë na pincarjëm vetë atë çë jarrëjëm të thomi, pinceret jan burë me gluhën, cioè jan burë me fjalë, më shumë fjalë njohjëm, më shumë pincere na mënd bujëm, na më pak fjalë njohjëm, më pak pincarjëm, përkisu me buhemi gjithë shimunitëra, përçë ngë kemi më një fjalor aqë i mirë si ish më parë, e kemi… e kemi sempri më pak fjalë e ngë jarrëjëm më të raxhunarjëm.